Nako burung yang i ngawa ngawa dik ika, i akana manga wola mage i pake ngarumu de gota ma soka atau gota ceceke, ai si akana nanga ngi maidu, nanga tounu ma ngi, soko noke dika. Nako beleunu manga wola ai akana pake tonaka ja wailosi, ja wailoka <hesitation> ja didumu. Sugmanege.